wantun wam did ijetuu ,maan ennan, maishaaa, binaadamitif maishaa, <hesitation> binessah dandetee wathiakesituu, binesin thamani hinkabuu, thamani isan innin malum binaadamtin is tumietu, ammo wainin did kan ijem thamani gqarum isati kabbah!